أكتر حاجه تحسن اسلوبك في الكتابة أن أنت تكون بتقري يعني أنت طول ما انت بتقري هتتحسن تمام ، انت لو بتتكلم على شكل الكتابة دياتي كمان بردوا طول ما انا بتمارس الكتابه خطك هيتحسن فا الحاجتين بيترتبو على بعض اقري تتحسن الكتابه بتعتك او اكتب علشان يتحسن الخط كمان بتاعك